<hesitation> Nekisigikira enju yaawe nkokuuba ogitekaniize, entebe ziri mulingo ki, ebisaani, ebyakyo, <hesitation> orbundi eitwe abatooro, nakaibo ko mwani. <hesitation> endiro.